பெரும்பாலான மக்களுக்கு, இணையத்தில் ஷாப்பிங் செய்வது அதன் வசதி, பல்வேறு வகையான தயாரிப்புகள், எளிதான விலை ஒப்பீடு மற்றும் எந்த நேரத்திலும் எங்கிருந்தும் ஷாப்பிங் செய்யும் திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக விரும்பப்படுகிறது. இருப்பினும், சிலர் இன்னும் பொருட்களை வாங்குவதற்கு முன் உடல்ரீதியாக பரிசோதிக்கவும், உடனடி உதவியைப் பெறவும், மேலும் உறுதியான ஷாப்பிங் அனுபவத்தைப் பெறவும் கடையில் ஷாப்பிங்கை விரும்புகிறார்கள். ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் செய்வதற்கான முக்கிய காரணங்கள். வசதி. பரந்த தேர்வு. விலை ஒப்பீடு. கூட்டம் இல்லை. கடையில் வாங்குவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்: தயாரிப்பு ஆய்வு. உடனடி மனநிறைவு. நிபுணர் ஆலோசனை. உணர்வு அனுபவம்.